Misy evao koa gne misipaky satria raha ohatry zao iaho zao hoe hana- hanapakevitry zao hoe sy azo ohatry hoe sy azo angalagny ragno io fangalany rano io, de sy mainsy gn'olo misipaky an'igny sy mainsy mangala ragno amin'eo ahay.